בּאש תְחַדְ'ר כָּאס קַהְוָה מְזִיַאן חָאסכּ לִלוּול תְכְּתָאר לִי כּתְעְזבְּכּ אִימָא מטְחוּנָה אוּ חְבוּבּ וּתְטחְנְהָא، מִמבַּעְד גְ'לִי אלמָא מְזִיַאן חְתָא יִבְדָא יִטְלַע מִנוּ אלבְּחָ'אר וּלכּן מַתְכְּלִיש אלמָא יִגְ'לִי בּזזאף، דִיר שְׁוִיָה דִיאַל אלקַּהְוָה פִּלְפִנגָ'אן וּלָא פַאלְדִּלַא אִילָא כּוּנְתִי כּתְסְתַעְמֶלהָא، זִיד עלֵיהוּם אלמָא סְחוּן בּשְׁוִיָה בּשְׁוִיָה، מִמבַּעְד חְלִיה יִרְתַאח שְׁוִיָה מִנִין תְבְּדָא תְשוּף פִּאלרְעָ'וָה וּלָא אלטְּחִין כּיַטִיח לִתַּחְתּ, אלקַּהְוָה דִיאַלכּ וָאגְ'דָה, תְקְדֶר תְזִיד שְׁוִיָה סְּכָּּאר וּלָא חְלִיבּ עלא חְסַאבּ אֶלדּוּקּ דִיאַלכּ וְהָא הִי קַהְוְתּכּ גָ'איָה.